Firjiwa e huwa ngam fewnugo ndiyam ko ñyamunda. Malla bo un reso ko dun yiɗa wonna ko lamma e nder firjiwa. Firjiwa e amfira e hite lamtarki.